രുസ്സിഅ ദേശദു ഹവമന വിബിന്ന ബാഗ്ഗദു വിബിന്ന വധി ഇപുനു। ഉത്തര രുസ്സിഅദു തീവ്ര ഛലിഗല ഇപുനു। തപമന മിനുസ് ഫോര്ത്യ് ദേഗ്രീ ഇജന്ദ ഐര്ദുല കമ്മി അപുനു। മദ്ദ്യ ബോക പസ്ഛിമ രുസ്സിഅദു ബേസിഗേ ബോക ഛലിഗല സമന വധി ഇപുനു। ഭേസിഗേ ദു ത്വേന്ത്യ് ദേഗ്രീ ചേല്സിഉസ് ഇദു, മുപ്പദ് ദേഗ്രീ ചേല്സിഉസ് മുത തപമന ഹേത്ഛ അപുനു। വിസേശവദു ദക്ശിന ബാഗ്ഗദു। സ്ക്യ്ബേരിഅന് ഛിഥ്ന പ്രദേശദു ബാരി ഛലിഗല ഇപുനു। ഉത്തരേ രുസ്സിഅദ ഹവമന ഛലിത ഗാലദു മസ്തു ഛലി ഇപുനു ഇദു ബധുകര ഛുരു കസ്തപിന്। അന്ദ ബേസിഗേ ഗാലദു സുകകര ഹവമന ഇപുനു।